خَریٚن ہٕنٛز کمر چھےٚ گُریٚن کھۄتہٕ خۄشگوار آسان۔ خَرَن چھِ گُرٮ۪ن کھۄتہٕ لۄکٕٹۍ کھوٗر آسان۔ خَرَن چُھ گُریٚو کھۄتہٕ زیٛوٗٹھ تہٕ گٔنۍ کان آسان۔ گُرٮ۪ن چُھ خَریٚن ہِنٛدِ کھۄتہٕ زیٛوٗٹھ بُتھ آسان۔